Fomba fiarovan'ny physalie gny <hesitation> vatany koa moa zany de hoe laha ohatsy misy biby magnesy presque moa zany akiho regny magnegne biby ra- biby madiniky regny de haniny. Ny fomba iarovan'ny tena zany misy courant am'vatan'igny de amin'ny alalan'igny zany hoe velominy zany le courant am'vatany de na koa hoe mamoaka <hesitation> rivotsa maloto izy de miova kolera igny ranomasina igny de tsy hita izy de fa tsy eo tsony.